Taxminlarga ko'ra, dunyoda taxminan yetti mingga yaqin til mavjud bo‘lib, ulardan ko‘pchiligi kam sonli xalqlar tomonidan so‘zlanadi. Bu tillarning yarmidan ko‘prog‘i esa yo‘qolish xavfi ostida.